Ry zareo any Frantsa indray an dia olona tia mirehareha ary <hesitation> manana ny rariny tokoa izy mirehareha satria betsaka ny zavatra tsara hain’izareo ny manao azy amin’ny karazana sehatra rehetra na ny teknolojia, na ny sakafo na ny <hesitation> ny tao-trano.